हथिया एबे यापन सोण्हवा तेने एबे जस्ने हसारीयाउन्के यापन्, यापन दहिया ओपरा चण्हाओके भेलइ, हसे हथिक पियास लगले जौ पनिय पियके भेलइ । हसे जस्ने एबे गछओक डरवा डुरिय टुरके भेले, ओपरा ओपरा सबह हसइ । जबण जबण ओपरा उहे डरवा डुरिय तानके भेले जौ हथिय एपने सोण्हवा तेने काम चलोसिय नाही ।